Secund mi si perché le plisse da ëndua arivu? Arivu da i animai, i animai për fe la plissa, për ezempi, 'na plissa d'ün certo tipo d'animal a i ën van, a i ën van 'na valanga e secund mi si, cule li cule sintetiche a van gnanca bin